Rí júba̱a gii̱ náa̱ júwáxu̱ꞌ, migúwán má eꞌni, xú ríí tiémpú rí naꞌni nobiémbré, diciémbré, énérú, wáa̱ migúwán eꞌni. Ñúúꞌ i̱ni̱xu̱ꞌ rí júba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ riándo̱ tiémpú migúwáxu̱ꞌ, nu̱ꞌgíi̱ꞌla a̱jma̱ xtíñáꞌxu̱ꞌ rí mi̱du̱ wáa̱, ndu̱yáꞌ mbá rí nu̱rígu edxa̱ꞌxu̱ꞌ, porke migúwán eꞌni. Xúꞌkhui̱ má chádaꞌxu̱ꞌ mangaa, nu̱ꞌgíi̱ꞌxu̱ꞌ jma̱a mériáꞌxu̱ꞌ, mu tséꞌni migúwáxu̱ꞌ. Ngáa̱ rí tiempú rí tiémpú migúwán rúꞌkhui̱, ma̱goo mi̱tha̱du ortalííí mitsígaꞌ, mi̱tha̱du ra̱mbu̱, mágá, kulántrú, áxú, ma̱goo mi̱tha̱du. Rí tiémpú ruꞌphu, ma̱goo mi̱tha̱du <noise> xaxtu, xtagíyáꞌ, mi̱tha̱du yaja, mi̱thadu xkuun. Yáá riándo̱ nacho̱o̱ ma̱ꞌdríga̱a̱la ruꞌjua rá, yáá i̱mba̱ ita̱ꞌja̱a̱xu̱ꞌ ruꞌjua xkui̱ mbu̱júúꞌ. Migúwán má, pero kásí máá rí tiémpú, <noise> ríí na̱ka̱nú tiémpúu̱, tsímáá má, nimá phú mika, nimá phú migúwán wéñuuꞌ xkui̱ rá, riándo̱ na̱ꞌkha̱a̱ la ruꞌjua. Nu̱dúxu̱ꞌ xaxtu, xaxtu ruꞌjua, ikhaa má nu̱dú exí, xkuun, yajaxu̱ꞌ, mu ikhaa rúꞌkhui̱ ma̱ri̱gá mu̱phúxu̱ꞌ ma̱jráꞌjáán gu̱nꞌ rí ma̱mbáa̱nꞌxu̱ꞌ tsiguꞌ rí diciémbré, ikhú nu̱gímbóo̱xu̱ꞌ ginitsu rí nu̱dúxu̱ꞌ rí ruꞌjua. xkua̱ꞌnii jaꞌniixu̱ꞌ rí júba̱a gii. Rígá ginitsu rí naxná ruꞌphu, rígá ginitsu rí naxná ruꞌjua. Nájma̱ rúꞌkhui̱ ini̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Nu̱dúxu̱ꞌ rí naphúxu̱ꞌ rí júba̱a gii̱ xúꞌ. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii.